sæl og verið velkomin í

í þættinum í dag fjöllum við um hringferð um Ísland með hjólbörur heyrum af dularfullri hundaveiki og sjáum þegar k r varð Íslandsmeistari í fótbolta karla ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Hugi Garðarsson lauk um helgina göngu hringinn í kringum Ísland með hjólbörur það tók Huga rúma þrjá mánuði að fara hringinn og það gerði hann til styrktar Krabbameinsfélaginu hugi kom við í sjötíu bæjum á leiðinni hann lagði af stað frá Þingvöllum í byrjun júní og mánuði síðar var hann kominn í Ísafjarðardjúp af hverju tekurðu með í staðinn fyrir bakpoka þá fæ ég enga verki í bakið enga verki í fæturnar get verið með næstum því fjörtíu kíló af farangri hugi byrjaði gönguna með hjólbörur með einu hjóli undir en síðan bættust þrjú við og það hefur nokkrum sinnum þurft að skipta um dekk hvað ertu búinn að fara í gegnum mörg hjól ég fór í gegnum tvö dekk að framan þar til ég breytti þessu í átta dekk þannig að kostar alla vega minna en bensín hugi lokaði hringnum á Þingvöllum og var búinn að fara í gegnum nokkur

þetta er þriðja parið mitt og það er rétt að fara að deyja ertu búinn að taka saman

er örugglega kominn upp í tvö þúsund og níu hundruð ég

hundrað og tveir dagar áttatíu

dularfull veiki hefur herjað

á hunda í Noregi undanfarið sett hefur verið bann við innflutningi á hundum frá Noregi til Íslands þangað til meira er vitað um veikindin mjög margir hundar víða um Noreg hafa fengið veikina flestir á svæði í kringum höfuðborgina Osló dýralæknar vita ekki alveg hvað veldur þessum veikindum en hafa útilokað að það hafi verið eitrað fyrir hundunum eftir að hundarnir smitast verða þeir fljótt mjög veikir þótt það sé hugsað vel um þá

því skiljanlegt að hundaeigendur og dýralæknar séu óttaslegnir yfir þessu vísindamenn og dýralæknar í Noregi vinna nú hörðum höndum að því að finna lækningu k r er Íslandsmeistari karla í fótbolta eftir sigur á Val í úrvalsdeildinni á mánudag liðið hefur nú hampað Íslandsmeistaratitli tuttugu og sjö sinnum Valur tók á móti k r á Hlíðarenda á mánudag en liðin tvö eru gamlir erkifjendur Valur hefur orðið Íslandsmeistari síðustu tvö tímabil en k r hafði ekki unnið titilinn frá árinu tvö þúsund og þrettán eftir rúmlega þriggja mínútna leik átti fyrirgjöf inn á vítateig Valsmanna þar sem Pálmi Rafn Pálmason skoraði staðan var eitt til núll fyrir k r í hálfleik á sama tíma áttust Breiðablik og Stjarnan við í Kópavogi Breiðablik var eina liðið sem gat náð jafnmörgum stigum og k r en blikar þurftu að vinna

Stjörnuna og k r að tapa en k r hafði betur eitt til núll á Hlíðarenda og

fagnaði tuttugu og sjö Íslandsmeistaratitlinum í sögu félagsins heimsmeistaramótið í

var haldið í Kína í byrjun þessa mánaðar þar sem ástralskir ofurhugar svifu um loftin blá í sérstökum búningi með vængjum markmiðið er að stökkva fram af fjalli og vera fyrstur til að svífa í